וויזוי מ'שרייבט א רעזעמעי- צו- פאר- <hesitation> ס'דא אפאר מינע רעזעמעיס. איינע פון די מינע איז פאר א פלאץ וואו צו ארבעטן. מ'שרייבט ארויף די נאמען און אלע אינפערמאציע פון זיך אליין, וואו מ'וואוינט, וויזוי מ'קען <hesitation> ג- זיין ביי- אין קאנטעקט מיט די מענטש, נאכדעם שרייבט מען אלע פלעצער וואו מ'האט געארבעט און וואס מ'האט געטוהן.